Nighepatia nafasi ya safiri nighesarifi iha iha kwerudu Tanzania hia kweru. Hendufuke handu nihafuherie. Enihandu hata nikaghenda nichikunaghikolea ata vandu nivaichi, vairima injishauri kule iha andu kundefika. Kwa hirima ihira kindo kikimilie bishara nziki kweli na ihira nicha irime ikusaidie ena amaisha vapho. Mira nikhangenda pho bwang'a nairima nighende sehemu ambayo thiraichi nihere niendelea na maisha ghakwa.